<hesitation> Ekintu ekirasingayo kuteganisa ensi ninga shi ekizibu ekirasinga kuteganiisa ensi <hesitation> ebiro ebi nobwooro, abantu bingi omunsi nabooro, tibakabaasa kwegurira emere, <hesitation> tibakabaasa kwegyesa abaana baabo, <hesitation> tibakaabaasa kwegurira nkemotoka kandi ekindi tibakabaasa <hesitation> kuyamba nabagyenzi baabo. Kandi ekiri kureeta ekyo nokushanga hatariho emirimo, <hesitation> omunsi enyingi, mumahanga amingi, noshanga abantu abarimu na batakabaasa kubona emirimo habwokuba amakorero, amashomero, amarwariro omumahanga ago nimakye munonga, abantu tibakabaasa kubonamu emirimo nikyo kiratuma baaba abooro, kandi ekindi <hesitation> nenemba yabantu kukira obwiire obwingi <hesitation> mumahanga amingi bakanyire munonga, <hesitation> abantu tibakabaasa kubona nka itaka, tibakabaasa kubona emyanya yokwombekamu amaju, tibakabaasa kubona nemyaanya yokukoreramu ebintu byentunguuka, ekirakira kuteganiisa abantu omumahanga mingi nobwooro.